<hesitation> egya nyi tat em sen vɛ endeke eme ekatarai embi se we nɛ ema seu vɛ endeke, eme ekatarai embi se we ne ema sen ve ku we ambe adida ayaa no obuwa afan sa ta ma ambe buwa ma abwoma ma kuma a gyɛp ema sen te ede asu, duk eme amek ema sen set ematseu we ne egya ba ema se ne ende embeba embe waa de ema owɛ-owɛɛ enshɛ kpaa emu we na amfibi nɛ ema ke set eset ma na vɛ endeke oya ba nai ama ba endeke emu woo vɛ endeke woro emu je enge ambe adida nuwa a tamu amfibi ai a ba <hesitation> eŋke gya ambe waa tot a ja mu a ba enkyɔ ambe waa kpaa sa mu su se-eze endɔ su yika mu ba ga embi awɛci se ne bwoma e ko ocɛ eferem, tɔ emu so kap olum ogbose mu, emu gyɛp emuso ko ocɛ emu kpaa na nɛ? Ba ende emu soo kpaa ba, ya kamata emu nyina ende emu kap egya ogbose mu corok engawee ekap alum egya sai yika emuɔ kɔ ku shaŋ emu ya ambe embi nɛ ambe sana kap a lum ne eji ka uya ambe na we na ange abɔk a nɛ embe na varu tat edet emu ya awɛci nyi emu su <hesitation> emu set a bem pe emu gyɛp emuso we ne enu mu gyɛp emusu <hesitation> set mekpaa ekatarai. Ku shadi kiu zhaŋa ya bombonɔ na nya u ya owece eni fo ofot na ka vɛ endeke owɛɛ eni dak oji ba wai avɛ adak oji ba avɛ endeke adani eni dak ba kuma owɛɛ eni cu dak kuma ba wai vɛ ni ke vɛɛ adaa sa mat a daki owɛɛ ba a fusha owɛŋa ama awɛŋa eni fusha awe ambom bɔnɔ ma embe rigaa embe anama na embe ada embe, ema ede enshɛ ema ede egya sana kpaa egya nyi entat <hesitation> emu nyi ekatarai onyi vɛ eji k ba evɛ eji egya emuso nyi vɛ eŋke kama ema ele nɛ ema nyi vɛɛ endeke ele, <hesitation> ko emu kpa na nɛ na ama, egya ema sen nyi ema en teka mu eŋke enji egya ma sen si nyi sen tɛka mu ba ema ede enshɛ.

<hesitation> iri ave anjɔɔ su wee enyi ogaŋ ba ama emu ku kap alum mu kap aga anje ese mu den, s osuŋ adamu agye backo egya emu so gyɛp emu su kpaa na emu ko kpaa eŋu mu eŋugbem emu ya iri avɛ anjɔɔ amba adida muna aya mu adamu waa vɛ endeke kai owe embi nɛ awe ozɛ ko anet saka we a we kusa na adamu waa vɛ endeke kai onoɔ gaskiya owɛ mu nɛ baa odyoŋ afaŋ a tamu owɛ onyi zɛ ema baa waa vɛ endeke kowe ebwoma a vɛ endeke har owɛ emu waa nyi ko ana ma eman go edadi to owɛ ŋɔɔnɔ we onyi zɛ waa rɛ endeke emu emu we ogyɛ ru emu so gyɛp so kap alum ogbose emu ba emu gyɛp a waa vɛ endeke aa owɛ nyi esooso wɛɛ nyi kpaa egye owɛɛ we egyɔ egyɔ sune byikke anet be kpaa egya gbose mu, ko kpaa egya ogbose mu, emu woo ko ekpam ejara enga anet, emu go edadi egyep emu ko eze emu woo go eze dara a waa nyi emu jara eme asu anet go adadi emu woo go eze, emada egya b.

Anet oci sa ja mu be ko emu no kpaa na ne amet ou waa jaa mu ku zhan emu ya ma eme ameko ema se ne vɛ ovɛ ontashe ba emasen sun onet egya en suŋ ele kpe bota ma ema ne ke je-je ea ema nyi vɛ endeke eman shɛ nan anje ku shaŋ ema suŋ mu bai m. ai vɛ endeke woro ema suŋ mu ontashe eni ko ema suŋ mu emada o nyi ma su we elem gan onyi mu be, ema suŋ ema. da eman she nan anje <hesitation> adada ma sa mat ema, onyi sa mat ama vɛ endeke eman sun se ke suŋ esuŋ ne ejut enyi eme ke gyep ma ke suŋ onet egya o suŋ onet egya lo ema ku emu ema en teka mu ku <hesitation> suŋ onet ejut enyi elem be no dyɔ teke endeke ve ni ke ro eman gyɛp obɔta ma ovuza alago ava bota ma ba wai vɛ endeke emugwai ko. a ve endeke o emu teke ve endeke woro a ba take vɛ abota mu enzasi sa ka bota mu ele emu kocu ko a vɛ endeke egke gya musu mu so jo vok emu fut oŋmbai ocu ka jamu agonga okyo ocu oncum ogongo den onyi doi anjɔɔ sa bɔt kpaa enshɛ? Ko fɔk na emu fut oŋmbai mu nan anje.